Pa horneal patatas, alava-las bien, píncha-las con un teneol i unta-las con una poca d'azeiti i sal. Coloca-las en una tableta i las horneas a 200°C por 45-60 menutus, hata que estean tiernas al pinchá-las. Las sacas i dexas que s'enfríin una mijina porqu'essu quema comu l'infiernu. Güenu, a tó estu, sabis lo qué es el hornu i comu poné-lu, no es? Que pahi que paquí ai qu'esprical toítas las cosas, chacha!